Opena opena otshi popiwa shiya haku tiwa, kutya wu kale wuna otshimaliwa, ita tshi landa uuwanawa watsha, ashike ngaye onde tshi talako kutya otshimaliwa ota tshi landa uuwanawa. otshimaliwa otatshi eta uuwanawa. ngele kuna iinaliwa, oho kala wa kwatwa noko mayipulo ominayi, kutya ngeno okwali ndina otshimaliwa ngeno andi landa ngaa ohauto handje ndjiyaka ndi hole, ngeno okwali ndina otshimaliwa ngeno ondili ngaa kodubai hmmh, ngeno okwali ndina otshimaliwa ngeno ose ngaa nookuume kandje, aantu yamwe nokuli kaye hole ookuume kaaana iimaliwa, keshe gumwe monkalamwenyo sho elipo okwaala iimaliwa, iimaliwa ohayi eta, ohayi eta uuwanawa, iimaliwa, nena sha ndina otshimaliwa tshandje, ndele tehi mositola hontumba, ndele tandi landamo okambindja kandje ndika hole, andi kala nda nyanyukwa nayi, shaashi onda landa okambindja kandje niimaliwa yandje, nda panda lela kutya otshimaliwa otsho tsheetapo okambindja hano aye otshimaliwa otsha simana, nongele ngeno ka kwali ndina otshimaliwa ngeno okambindja hano ondeke kalanda natshee, otshimaliwa ohatshi eta enyanyu momuntu, shaa wuna otshimaliwa oto vulu okuha kotshilongo tshontumba, shaa wuna otshimaliwa oto vulu okulanda ohawuto nenge keshe shimwe shoka wa hala, otshimaliwa ohatshi kala tshi holithithe noho aantu, aantu yamwe ohaya ti nokuli, aakuluntu shi twaza ohaye tu sile nale otshimpuyu, shi wakoko, shaa wakoko, aakuluntu oyaala wuya sile otshimpuyu, wuya sile otshimpuyu ngiini, toya landele iinima, ngaashi kwali heye kulandele sho wali omutshona, toya fala keendolopa ngashi kwali hayeku falako sho wali omutshona, otshimaliwa ohatshi eta enyanyu, otshimaliwa ohatshi eta enyanyu.